باخد سلاح, علشان أدافع عن نفسي قدام أي شي يواجهني, باخذ الكتير من الأكل المعلب, إن- اللي هو إني سهل إني آكله علطول, باخذ ماء, مخزون كتير كبير من الماء, عشان ما أموت من العطش, وكمان باخد خيمة علشان أنام جواها, وكمان هجيب كتاب كبير علشان أسلي نفسي طول هالسنة.